Akekeo amin'ny <hesitation> folo akeo zao anatin'ny ndraika andro mizaha facebook telo andro mandregna, de telo andro atoatoandro iny, de efatra andro alina. De adiny folo folo minitra akeo aby izy faharetako mandinika an'izany.